La cosa chi mi veni 'n menti e cridu chi fa parti di la storia di la Spagna è quannu a Madriddi a lu Bernabeu L'italia di Enzu Berzottu vinciu lu mundiali contru li rivali tedeschi. Sta partita fici la storia di la Spagna e chidda di l'Italia, un pocu chiù picca chidda di la Germania. Lu risultatu fu 3 a 1 pi la naziunali taliana cu li riti di Rossi, Tardelli e Altobelli. Chista fu na storia nfinuta.